سؤال غريب بين إني يكون طفل وبين إني يكون شاب بالغ أفضل إني يكون شاب بالغ الطفل مسحر وهكا وحاجة يسر سمحة أما ما عندهش ما يقدم ما عندهش ما يطور ما عندهش بص ما يخلى في حين بالغ أي ناجم نقرر ناجم نستمتع بباها إذا كانت العادي عمري كامل فأنا أفضل أن يكون مستمتع ومدركة للاستمتاع والمتعة تاعي.